Rə jigʊ kojiiyʊ ə gʊgən ləməngki ka mən wnatənə niyəji ko gon wʊn tʊlə mo kən wonə bərki hənger kə gʊgi ə mʊrə bwiləməngngi kə mən mʊ lonəng kə mon nwi ləməng bəri mən meməno bwiləm əngngiki mebən nəngngnə ji mən fəri ba gʊntəng mah wʊnə tənə nyəjiyə mebən dəm gʊn bərki kəjiyʊ gə nəngngə kowəne ji winətənə kojiyʊwi bərki kə nən bweilənməng wʊnətəng koyiyʊ bərki kogən wʊne fʊlə kmən cholə kojiyʊ jəni dəndəng kojiyʊ tindan <noise> ka nwinne ka- ka ka sʊwəng kə ngane dʊk ji sʊgəməni a ko a gʊ fʊlə ngʊn rə mori mən sotənə kojiyʊ mo kojiyʊ tʊgani kən gon memə me gʊjiwe bən jəʊwi mom me mənəgʊji wʊ bən ne bətəbiyʊ ki kon təwe jʊwi jirewə təri ləwe jʊwi be yərewə təri ben chichi yogo mʊnə kəi sənə jin mən yəre momən nəngngəi ki bən chər me mən ngəwʊre ə yoktəne bangiki ban chʊ kojiyʊ kə jəre rə jʊləngʊ dəndəng ki kən nga wijʊwe ki kən nga. Sotonə kojiyʊ mo kən wʊnə bərki kojiyʊ kə nwire mwəni ngʊini mən nəngngə tənə ləngʊwi rə chələmde mən nəngngə tənə ləngʊwi bʊnə ji ki sotənə kojiyʊ, kojiyʊ bə wʊmnən jʊwi jʊte dəndəng bən ngə jiin sotənə kojiyʊ mo kən bʊnəi jər eə mori jəʊ jəni jəʊriki kəmən nʊri ləməng rə kwəni bərki kəbe jəni- jəʊri ki to kə yəm we bərki fʊrde ki ə yəm we bərki fʊrde jəbeki merə wʊnən me sʊwere go oo kən jəʊ dəri no o o kən jəʊ rə mori kʊ ki məsi nən midə ə yombe ngəng njəʊ jəmi jəʊri ki ngə bwiləməngngi ki kəmən wʊnə tənə kojiyʊ mo kojiyʊ kən wʊnə ngənke ni bwiləməngngi kən ni jəni kəʊri mo kojiyʊ kən wʊnə ngənke ni bweiləmənfngi kən ni jəni jəʊri jiwer kəə wʊnə mən fʊ nən sʊgʊmən mo ngəno njwo jəni jəʊri ki bən chʊ bwiyə nyʊ kə bigə bwi bə ləimən gon dədəi nən də dʊm gʊ fələ kəmən də re ki kən də dʊmbə miyən də dʊm gogəl gʊn ki sotənə koyiyʊ mo kən wʊnə kə mənə ji bən nəngngəi ki kən gʊn nəngngə swer dəmiyən yərəmən kə sənte gə e e gəgi yə sʊrəng əgʊnkə gə e e fiyə gon nemiyʊwi gə bən chʊ mən kəmə jəni dəndəng- dəndəng tom gʊnki kikən diyə gʊ mə diwi. Ki kabi ko biye wa kai ki kən nui ləmomg kamən nui ləmang ngən gun rə mori nan chu təm kwetəre ki kən sotəna kojiyʊ mo kən wʊna nəb yogore nən me bwigate we ki kəmən nui ləmang ka mən nui ləman a rəngsa miyʊ bərki gʊn na təm me bwiləmang ki oo mebən da dum mebən dəmən da oo bən dəmən chichi nan Jau mwam gaoo mebən dəmən chichi nan Jau mwan ko gən wʊne ji bən ngəngui sai ka chim bə ləmangngəm kawe, bərki indai chimbə ləmangngəm kawe ki bən nəngnga ji chu sirri bərki ko gən wʊnə ji mən nəngnga nən bwi ləmangngi mən chəlagən mo ngəno mo tə gʊn ki "naki" naki tə wʊnatəna kojiyʊ a gʊna swete ki a gʊnki <hesitation> yom sai yom kən di di yogowe nko bi me sotəna kojiyʊ mo o kən wuna kən diya sei oo kən diya aa ləhano bən yəgi komi ləmang ki bagi mebə suwere ngang ba bə ma kida ban hanjun bə diya ngənka chu sir rəgən mn banu kən chəmər dan jiyən kokʊma ngabuwiya jiyʊ gwa dək ki kobiye ləmangngni ki yəmbe ba chote ta miyʊ mən fau mən sugumən mo ko gən wʊne fula mʊna təna Niyajiyʊ.